Ûwǎ taa mee naa ko hīmba bən maꞌá anɗurɓoseu ko bən maꞌ pabboseu waīno ahamba naa ma himba kab bən ma’â pabbose ma andurbose bə nə keẽsə masəsəɓa naa mee ngawa ngən war naa feẽ ngən war naasəba ngase ko ngə woa fer nawa ngə kura ɓən tee tee tun na ga tars ɓən tee tee mee pabɓose yi ararson ko ngə gwang ma ɓosa ngə kura ɓən tee tee mee miĩ ngən sikín sīki kə ɓə bəd hurə mee ɓən ɓəd an wandaya pab ɓose eyi, don mee wara naa səbara nə hana ngə wo ma lau ɓoso ɓə teera ko ngə yar ma ɓə ngə bədda don saboda ko ngə lau ɓoso ɓə ngə bədda mee ngə sem pabbosera, himba ma maaso mee ngən kaa himba a tanda kanoowaãgo a tanda mee ɓə ma’a’ mee ən kwan waãgo ngən kansəwa kə ngə kura ɓən tee tee mee pabɓose yi won mbəss peler a tanda amma himbasəbs bə pəts ɓə tee yaakera baats kə bə kana ɓə sêu seu bobose, ɓaats kə bə kana ɓe ro seu boboss ɓaats kə ɓə kana ɓə ro seu sau amma kwan wǎǎgo kawai ngə n kansən kan ws kə kur a ngə hi ɓən tee teem ɓə ma’ān pabɓose yiwon ngasə ngən na bəsə mbəseyaa ya ən siyo mee yi wonə kə ɓəyee, kə ngə kura bən tee tee bən tee tee maaso, mee trinbs hana ms yadda pəlaara bə solsə ma roba ys ba ɓol-ɓol. Hínbs palaara kə ngəwə ete mee ngə tiri hin pəlaarowa ngən sěěseẽ ɗur meen waãgəto mee solonə ko ham beta səm pid sə fad ke yi hiiyɛa ɓetsrs sem ngaa u robawara hin robawa yín hiiyaa ɓets fonnə yin mon ɓets tobbə amma u pəlaarawa kə nga sikike, ko han ɓets ba ko ngə kona hana ngə kana hito kiyan yi ngə bədə saí ngaa pəə ən digo nə keẽ sə mee himbə ma na ɓən maꞌa’ pabbose ko ka ndə kamai ko a pərtəra ko a kaa ko a fer nawa trim bo ma na bəm maꞌâ pabbose. ɓoɓosa sam ke ə ndə bə ən sen sə ko bə maꞌaraɓs ûwâ mas bəm maꞌā pabbose yin kula ma ɓosa yin war bəsəya hiu bo ms na yín ma’á ɓə duk, mee ngə sengge le ngawa maa kə ngə wər bə himba peleo bəs a kiru amma pabbose mee yar himisiyə nə ɓets peler a ursiyo ma bimbs amma mee pebɓose yau himsiyo ana ê mee yi yar ɓə nə kə ngə hoo hímbakaas bən bəd bəd rebəd bəfad dwu, amma mee sem hīm wǎǎgo ra ko ngə yaryar yi ngə bəɗɗa ko ngə yausə yi wora kuke ma naa ma naa peler bəsa mee sem pabbose ra hana ngə yar wora siyo nə kěěsə mee himbə ma naa bən maꞌā an war ɓose ma pabbose.